मारा परिवार में ए नि आठ नो सदस्य तो होगा ही है। वे सदस्य एनी कोई तो छोटा होगा कोई बड़े है और कोई बूढ़ा भी है। अपन कई कई काम करा तो अपन बूढ़ा मनका से पूछा ही है। जिनकी उम्र रेवे पेस्ट साल या फेर स तर साल <noise> ई बूढ़ा मनक में घनों ज़्यादा ज्ञान रेवे। ई वजह से अपन इनसे कई भी जा बा से पहली इनसे जानकारी लेवा। ओर फेर ऊ काम न करा।